Banywani bangye abu nkujaguza nabo n'abu nkutuura nabo buriizooba, n'oku nkwemanya nibabaasa kungambaho nk'omuntu ahunami, nk'omuntu atakugamba munonga konka arikushekyera ebi bagamba, nibangambaho nk'omuntu arikukunda kushoma, omuntu arikukunda kutambura, n'omuntu arikukunda ebirungi konka ebyakoriire.